Yandutireta guinoi mopeti <hesitation> inimbo kirai yaesa oeki reta iyuru japipe gui no ipomoyeye jukurai jaereta omboipi oparaviki ombaaporeta gueru guiraja iyajukoti jare iyakatukoti, jaema <hesitation> oyapo tuuiisa jembiapo ipuerevaera jokope oipii ñoguinoireta jou vaera tembiu ani jaereta <hesitation> omboa vaerajupia pipe.